अपण बाता कर रया की जो कंप्यूटर को प्रिंटर रेवे नी वु कसा काम करे। प्रिंटर एक गजब को साधन है। इसे फाईल, पी डी एफ, कोई <noise> जानकारी हाई उकी कागज़ पे कॉपी हेड सका। ऊँकी हार्ड कॉपी हेड सका। जद अपण है कई समान चवे। मान लों अपण ने कोई लिस्ट <noise> बनाई। तो हर अपण उनी है पेपर पे हेड बो छार्या। तो प्रिंटर से अपण उनी ये कागज़ पे हेड सका। अर उनी है <noise> फाईल का रूप मे रख सका।